Ameerikah om üldidselt egäsugunõ liinuvahelinõ liikminõ päämidselt autidõgaq. Et sääne liinu- vai osariikevahelinõ ühistranspordi ühendüs om, kui om, sis om küländ halb. Et <hesitation> sääne suht autokultuur om.